في المكان اللي أعيش فيه، عندي أربع درايش. كل دريشة تطل على منظر غير. دريشتين يطلون على الحديقة، ودريشة تطل على الشارع، ودريشة صغيرة في المطبخ تطل على البراحة اللي وراء وتدخل كمية كبيرة من الضوء الطبيعي، وتهوي المكان وايد زين.